د غرني چينې بهېدونکی غږ د طبیعت موسیقي ده. دا غږ د سا ساه تازه کوي، او د پاکۍ، سوکالۍ او سادګۍ یاد راکوي. داسې ښکاری چې غرونه پټ رازونه له دې چینې سره شریکوي.